أنا نحس الوظيفة اللي نجم ننجح فيها هي إني نكون معلمة على خاطر عندي قدرة مع التواصل مع الصغار نفهمهم نجم نتعامل معهم بالجديه بحس الطفولة اللي فيها مازال موجود دونك نجم نلعب معاهم ونعلمهم أكيد حاجة باهيا ونحاول نعلمهم التربية بطريقة صحيحة والتعليم.